Bôka tamindreô Roaiôme iony àby io zen̈y nisian̈y revôlisiôny indistriely izen̈y anisan̈y raha maventy ary nanôvana raha maro tamy sôsiete ndraiky ekônômia man̈eran-tany raha io tamin'ny fotoan'andra io tamy la sekla efa ele ela e tamy lasekla efa ela ela zen̈y anisan'ny nalaza.